Le carateristiche üniche dë i elefant a sun che al a la proboscide e al an i urìe tantu tantu lunghe e pöi sai pa d'autre carateristiche sai pa